يا صاحبي وانت عم تجيب سيارة جديدة يجب أن تبص على الماطور جيدا جدا وعلى الجروبوكس هذا شيء أهم شيء أن تبحث عنه وتبص على الروشن الخاص بتلك السيارة وتبص على تلك السيارة هل يوجد دهان داخلي، هل تم نشرها من قبل من خلال المسئول عن ذلك.